الوالد الله يحفظه هو أكثر شي واحد ساهم في حياتي، من يوم وأنا صغير هو إللي مربيني، وهو إللي <hesitation> نشأني، وهو إللي بدأ معي، وفهمني كل شي كيف أسويه من الصفر لين ما وصلت إللي أنا عليه اليوم، هو إللي يعني أغلب قرارات حياتي يعني استشيروا فيها، هو له نظرة ثابتة يعني ما شاء الله عليه، وبس.